खुसी कहेवाला चिज सब आदमिके मन परैये । खुसी सबके निमन लगैये । सब जाना कहैये कि हम खुस होम हम खुस होम लेकिन आब हरदमसे हमैयोके खुस त न होएसकम कुछो न कुछो होजाइ जौनसे हमनीके खीस बर्हजाइ उदासी होइ । आ खुसी जथी बाटे त हमनीके खुस होएके चाही, सही समयमे हमनीके खुस रहेके चाही त सही समयमे हमनीके दुखों होएके चाही ईसब हमनीके जीवनके एउटा भाग बाटे । आब हमनीके खुस कखून्ता होईसी जैसे कि हमनीके आब घरे जाइसि छूटीमे त घरे जाके निमन निमन खाएके मिलैये, संगहतियासे भेटैसि, उइहे मोटरसाइकल चलाईसी, खेते खेते घुमैसी, सुतैसि उहे चिज सबसे हमनीके खुसी मिलैये । आरो कथी होइये खुसी जैसे कि हमनीके कौनों पैसा देइये। हमनीके कौनों काम करैसि आ उ कामके बादलामे हमनीके पैसा मिलैये तखून्त्रा खुसी होईसी । हमनीके मन परेवाला कौनों देश बाटे उ देश अपन उ खेलमे जीत जाइये कौनों जैसे कि फूटबल होगेल क्रिकेट होगेल त उ जीत जाइये उमे, त उमे हमनीके खुसी होईसी । आरों पर्हैतारी मिहीनेत करैतारी त जौन तरीकासे हमनीके पर्हैतारी उ तरिकासे हमनीके जाचमे निमन करैतारी त उसे हमनीके खुसी होइये । आ हमनीके खुसी होएके चाही लेकिन हरदमसे खुसियो न रहेके चाही, हमनीके आब काम करेके चाही अपन समयमे मिहीनेत करेके चाही त हमनीके अपने खुसी होजाम । <noise> आ खुसी हमनीके कहबो खोजेके न जाएके परि, खुसी हमनिये भित्री बाटे। हमनीके अपन मनके सन्ति रहि न हमनीके अपने खुस रहेम । हमनीके अपन जौन काम निमनसे करम सबसे त उसब हमनीके अपने खुस रहम ।